<hesitation> Raha ohatra hoe hagnano andeha ongotra zany zaho a de raha ho ataoko anaty kitapoko a rano longany de vola sao de hividy <hesitation> fisotroàna zah de mety hividy zava- hividy raha am'sisisisiny akegny de <hesitation> raha koa <hesitation> telefaonina mba m- afaka agnantsovako olona raha ohatra hoe misy sagnatria misy raha m- ma- m- mahazo anahy amin'ny làlana andianako.